Bines kolan kun mal ininii qiles kas ijeme yani qiles kas ko kolan inin yani mabawa isatini balance yani akin muggu tun lafin doone ama muggu tun lafin doon yani kol isa sunii yani akan lafir ijemani duub kol sun is qar qaraa yani akini lafin doon ama mugu tok hinjallen ama akas sunin dub ijeme bere gaa.